gott kvöld við fáum til okkar vísindamanninn

hérna á eftir til að svara því hvernig samfélagið verður þegar gervigreind og róbótar leysa vinnandi fólk af hólmi en fyrst að öðru fleiri leituðu aðstoðar umboðsmanns skuldara síðastliðin tvö ár en þar á undan og má rekja það að hluta til til aukins fjölda yngra fólks sem eru með erfiða skuldastöðu vegna smálána Sara verkefnisstjóri hjá umboðsmanni

hversu stórt

hversu miklar skuldir er þetta fólk með við merkjum bara aukningu í

almennt og fórum að skoða svolítið hvaða hópur þetta er og af hverju aukningin er og þá kom þetta í ljós að

við erum að skoða svolítið hvert hlutfallið er af heildarskuldum og það er að aukast

það er ekki um að ræða hærri upphæðir en áður en breytt breytt form en skuldar fólk

tugi þúsund hundruð þúsundir í smálán já hugsanlega og oft byrjar þetta með einu láni en það sem við sjáum þegar við förum að skoða skoða málin í kjölinn þá þannig að þeir sem byrja á þessari skuldasöfnun þá virðist

aukast og þetta veltur svolítið eins og snjóbolti já og er það þá

að fá lán frá fleiri en einu það er kannski að nýta sér fleiri en

hópsins fjórðungur þeirra sem leituðu til ykkar í fyrra eru undir þrítugu og helmingur þeirra sem leita til okkar

eru undir fertugu þannig að það er

yngri hópurinn sem er hjá okkur og á Akureyri er Brynhildur Pétursdóttir Neytendasamtakanna þið

að skoða réttarstöðu neytenda gagnvart þessum smálánafyrirtækjum ekki rétt við höfum aðallega verið

þessa starfsemi og sendum erindi á ráðuneytið tvö þúsund og níu þegar þessi fyrirtæki voru farin að skjóta rótum og fórum í raun

það yrðu settar einhverjar skorður gegn þessari starfsemi

hún talar um að þau

gagnrýna þetta Neytendasamtökin frá tvö þúsund og níu þið eruð búin að vera að leita ráða líka ekki rétt við höfum sem slíkt en það er alveg augljóst að það þarf að veita meiri fræðslu um þetta lánaform aðgengið er svo gríðarlega einfalt og markaðssetningin er að þessum yngsta hóp þetta er mjög tæknilegt þetta er þetta er eitt smell þetta er í appi þú borgar með þessu á kassanum og þú áttar þig

þú sért að taka lán að fræða fólk svolítið betur um hvað hvað þetta er og hver kostnaðurinn

fólk þarf að vera vel upplýst og

ólíkum fyrirtækjum þannig að það er svona sem við erum að leggja áherslu á jæja Brynhildur heyrirðu

á Akureyri spyrja þig hvað er það við þessi fyrirtæki sem þið hafið aðallega verið að gagnrýna núna undanfarin ár

er í raun þessi hái kostnaður og ekki nóg með það

þessi fyrirtæki séu að brjóta lög Neytendastofa komst að þeirri niðurstöðu áfrýjunarnefnd neytendamála og Héraðsdómur Reykjavíkur en fyrirtækin halda samt sem áður áfram og það er annað mál núna í gangi

til einhverra aðgerða því það er líka búið að sekta þessi fyrirtæki það

einhverjar fimm hundruð þúsund króna dagsektir

þessi fyrirtæki í fyrra en þau halda samt alltaf áfram og virðast óstöðvandi sem er auðvitað mikið áhyggjefni og það verður að grípa til einhverra aðgerða fnnst ykkur þá stjórnvöld ekki hafa staðið sig nógu vel á verðinum sko lögin sem sett voru

og þrettán voru mjög mikilvæg og Neytendastofa hefur verið að úrskurða í þessum málum en það er eins og úrræðin séu ekki nógu sterk vegna þess að fyrirtækin virðast hafa hag á því að standa í málarekstri fyrir dómstólum þau geta farið í hvert málið á fætur öðru fyrst settu þau á eitthvað sem þetta flýtigjald væri hluti af kostnaðinum þannig að þeir væru að brjóta lög þá bjuggu þau til eitthvað sem heitir rafbók sem bættu ofan á vextina nú er það mál fyrir dómstólum en fyrirtækin geta endalaust komið með einhverjar nýjar nýjar leiðir og það er áhyggjuefni hvað það er í rauninni mikið úrræðaleysi í gangi þannig að við skoruðum á ráðherra að skoða hvað Norðurlandaþjóðirnar hafa verið að gera og þær þjóðir sem hafa náð að stemma stigum við

þessari starfsemi takk fyrir það Brynhildur frá Akureyri en Sara

að skoða þetta lánaform eins og Brynhildur er að segja en en okkar fókus er fræðslu og upplýsa þennan hóp hóp betur og auka fjármálalæsi

geti tekið betri ákvarðanir en ef fólk er komið í vandræði með svona eða er að hugsa um að taka svona lán að leita sér þá upplýsinga þannig að við erum að fókusera auka fræðslu takk fyrir það Sara sérfræðingur við

háskólann í Bandaríkjunum er einn af mestu hugsuðum heims á sviði tækniþróunar og áhrifa hennar á hagkerfi og samfélög hann rannsakar til dæmis áhrif gervigreindar og fjórðu iðnbyltingarinnar á störf framtíðarinnar hann heldur erindi á viðskiptaþingi á morgun en Einar fékk hann til sín í viðtal síðdegis í dag

þess að